<hesitation> oyiro wa dɛmu ese'e o ha'iri mi o ha'iri mi mi naso naɛ lo onni ha'iri mi nunɛ we diri mina mi depe omu me famu'a abe lo'i ma'o toro dɛni zun oro o'a obe hami ami di tomuna loma'a adɛ'a a co a bwe ose tomu mɛ famua ba uwa be mɛ'a bira lo o lobe mana'o nui aro dɛdɛ bwe ose ba uwaso bɛ bonidɛ babɛ boni wo lo onni zun oro owe hami ma dirobe ami di torowe a uwa'o wa a uwa'o wa a bwe o do'onui